So miɗo defa ka fu somoyaji jeɗɗi miɗo wada hen, najini, landam, tamati, jaba. <hesitation> ɗi woni ɗi mbiyata hakkille am addi jooni e hiisaade ɗum.